ذات مرة، عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب، وفي يوم من الأيام لجي ولد صغير مفت- هذا المفتاح، وما كان يدري إنه كان يفتح أي باب راح يجرب المفتاح في كل الأبواب الشافها ولجى إن المفتاح فعلًا يفتح كل الأبواب.